lën kwsin yu gian lay, gian nsë gana gian redond nak gian lay tsaꞌ x̱ubgiꞌn, lëꞌ gian nsë diꞌlse bukwaꞌn tsu gowma, lëꞌ gian guꞌn nak redond x̱oꞌb diꞌltse ba giat guꞌn gowma. <noise>